Anet bɛ na fↄↄn, kyɛ net bɛ fↄↄn, in yɛrɛ yit a tv, in yɛrɛt a tv in fok it a labaru, in fok it a redio ni in ma yas yit nayak atuk in yas it nayak atuk in bin rat awonafi menda, ki in rayit awon menda na ko ngan tsɛ men in gak e ↄng. Ayit kutomong fin ras yit yet izen ikak, nin-nayak fin kapit nikↄ in binyet ina, nyet ina gyat nin-ni ntes yet ina ayɛt a buhu ni in sasit ina ayɛt itu gyat nin-ninyet karↄ fa da ici da sɛ idi ya nayak awo. Nek ici ki daam yit arime. In famasa yit-abong ici me famasat abong ici me nↄng nayak bin di sɛ na sot gyat a ma nↄng ni inbin sot a hywɛ. Kin sot a net tse na menda, ama anet ma yas, nɛ net tsa na menda ama ma rat a won afi gange nɛ net tsɛ na menda nɛ di tot kunom kukuk ba anↄng.